E nde matintiro je zamani ɗi, toy keɓanmi comfiti ka woni habaaruji. <noise> To habaruuji ɗin ɓuri eruki kan woni taffalde ko mbiyeten newspaper. <noise> Faa hannde e matintiron zamanu, <noise> wanu ndarugol tiktok, e nderugo facebook, e ndarugo tweetter, <noise> e instagram e ɗo fuu ko ɗo ndarago, mi humfito ko mi woni <noise> e waɗa e nder duniyaru ndu.